Kunywa, ekyenkusinga kwenda kunywa niiyo nsande. <hesitation> Esande nengenda nentumya ekitoo kyange, nenkibaaka kurungi, ne nkiha obwire nekyenga hakumalira bwechukuba kimazire kwenga, ngenda ninyahayoebyenju rundi ki ebitooke bwebikuba byengere kurungi, nembisusula kurungi nembiteka omusefuliya yange enungienkooto nemara nenchwa embababienungi ezengere, nenzireta, nenzinagaho nembitabura byoa. Hakumalira, nembijunga, nembijunga, kuleba byoa byawerera. <hesitation> mara kubijunga kurunginentekamu amaiziagibisemerire <hesitation> akumalira, nendeta akasengejakange, nesengeija kurungi nentekamu nkomukabiira kange karungi <hesitation> ensandeyangeneba ehore, nenguma nenyiyayo nenywaho mporampora. <hesitation>